Sovutgich ham texnologiyaning ajoyib namunasidir, u oziq-ovqat mahsulotlarini uzoqroq muddat saqlash imkonini beradi. Sovutgichning ichida kompressor joylashgan bo‘lib, u maxsus sovutish suyuqligini siqadi va sovitish jarayonini boshqaradi.